Mit ɗum waatata nder Hambooga kam, e ɗum heɓa ɗum ta ɗatal namugo taƴoñ, taƴoñ koñ ɗum taƴi, koñ ɗum ŋappiti, ŋappitoñ taƴoñ, ɗum nama koñ, ɗum naminama koñ, ɗum naminamina koñ, so see koñ ngarta bo sonndi, koñ ngarta ŋabboñ ŋabboñ, see koñ ngaɗee to nder Hambooga ɗum.